tehän olette syntynyt tuolla siis siis mikä saari se olikaan
se - Munnimaa
Munnimaa
Munnimaa nimisessä saaressa
ja olikos teidän isä kalastaja kanssa
no oli oli hän oli sen aikainen kalastaja sitten kanssa kun
joo no tässä olisi oikeastaan mukava kuulla nyt sitten aluksi vähän että millaista se kalastus siihen aikaan oli ja sitten tietysti voi myöhemmin nyt sitten tästä nykyisestäkin kertoa mutta mutta siitä vanhasta kalastuksesta nyt ensin vähän
no minä - muistaakseni vaikka isä on isä on kuollut sitten olenko minä ollut kuusivuotias vai jos minä nyt oikein oikein sanon tämän niin niin hän hän kalasteli semmoisia siihen aikaan me niitä - keväällä - silakkajatoja niin kuin me sanoimme silakkajatoja sitten sitten kun me sillä - pelkkikoukulla miten nyt se sana nyt sitten käsitetään että
siis pelkkikoukulla
pelkkikoukku
siis onko se sellainen erillinen koukku vain tai kuinka se nyt
siinä on - sanotaan joku tämän mittainen puu - puukapula tai kuinkas sitä voisi ruveta -
niin sellainen suunnilleen
niin se pistetään sitten pystyyn siihen kivi kivi pohjalle siiman päähän ensiksi ja ja se asetetaan semmottoon että se nousee - toinen puoli on on siis veden veden alla ja ja toinen puoli on veden päällä siihen on merkki ja sitten sitten sitä siimaa jatkuu jatkuu ja sitten sitten siinä on semmoinen - kannatus pieni saksankorkin palanen tuommoinen sormen mittainen siitä käy - syöttisiima sitten tänne tänne lähelle pohjaa lähelle pohjaa että se on noin puolen metrin - ylhäällä pohjasta siihen pistettiin elävä elävä syötti päähän sitten ja sitten se hauki aikoinaan sitä katseli niin se ehkä otti sen sinne ja ja se koukku otti
ja sitten jäi kiinni niin sitten jäi kiinni siihen
sitten jäi kiinni siihen että
oliko se niitä kaikkein vanhimpia sellaisia kaikkein vanhimpia pyydyksiä
no joo mitä minä minä muistan kyllä aikaisempaa on - on ollut sitten semmoista sanotaan miksi sitä sanotaan semmoisella raudalla lyötiin kalaa ja - valon kanssa niitä vielä mentiin ja minulle on kerrottu tämmöistä mutta en minä ole ollut tämmöistä ikänä ikänä omakohtaisesti näkemässä että
no voittekos te siitä kumminkin kertoa tai - tai tiedättekös te siitä noin - yhtään tarkemmin millaisia nämä sitten on ollut
jaa se vanhempi
niin ne kaikkein vanhimmat vaikka te ette ole itse itse niitä käyttänyt niin
minulla ei ole yhtään muuta tämmöisestä sanottavaa kuin se että mitä mitä minä olen kuullut että että sitä pidettiin valoa valoa semmottoon ruuhen perällä veneen perällä sitten niin ja sieltä sieltä mentiin ja oli tuommoinen kummoinen rauta se nyt sitten mahtoi olla kun siinä oli mutta se ainakin iskettiin sitten kun se valon perustella löydettiin kala niin se iskettiin siihen kalan niskaan se se rauta ja siitä nostettiin että jonkun tämmöisen tämmöisen kuvan kuvan minä voin siitä puhella mutta ei mitään muuta
no juu se on kanssa en minä ole tällaisesta kuullut täällä vielä yhtään kenenkään kertovan niin että se on mukava kuulla kyllä
että minulla ei ole tästä omakohtaista kokemusta mitään että
niin ja no niin ja sitten sitten oli tämä pelkki ja niin ja sitten no kertokaa nyt siitä nyt siitä - jatakalastuksesta vielä
juu se oli
niin mitäs niin muuten vielä mitä kaloja ne tällä tavalla - pyydettiin sitten silakoita ei ainakaan paljon voinut näin varmaankaan lyödä sitten
no ei ei se oli - suomukala suomukala se oli joo
ja sitten sillä pelkkiongella niin sillä oli haukia sitten
haukia ja ahventa
joo joo ja sitten sillä no niin nyt tästä jatakalastuksesta sitten
juu ja sillä jatakalastuksella sitten oli niin kuin silakkaa silakkaa taas pyydettiin sitä - kutusilakkaa niin kuin sanotaan täällä että sitten laskettiin rannalta ulos tämmöinen suora suora jata se oli noin kolmekymmentä kolmekymmentä viisi metriä pitkä se jata ja se laskettiin suoraan ulos rannalta ja sitten toinen jata - vähän syvempi niin siihen kierrettiin - tämmöinen tämmöinen tämmöinen pesäksi sanottiin siihen päähän se oli tuommoisen mallinen se kala ui sitä suoraa jataa pitkin sinne pesään sitten joo että että sitä minä olen ollut itsekin näkemässäkin että
joo joo tuliko siitä paljon kaloja sitten
no toisinaan tuli tuli niinkin paljon että kun me vanhemmaisten kanssa sitä oltiin oltiin joskus nostamassa niin niin saatiin kädet pistää tämmöttöön rinkiin että saatiin se ylös se oli niin paksunansa kalaa että mutta toisinaan oli taas että ei ei saatu oikeastaan minkäänlaista saalista että
niin niin voi tietysti käydä
joo niin kuin kalastus ainakin on että toisella kertaa tulee ja toisella kertaa ei tule
no joo ja sitten mitäs muuta milläs tavalla nyt nyt sitten on kalastettu sitten sen jälkeen
no meillä on nyt pääasiallisesti silakkarysät mitkä ovat elinkeino tällä kertaa kun antaa antaa parhaammat tulokset että tämä - kevätsilakka juuri näitte rysien rysien - kanssa että ja sitten keväisin - jäiden lähdön jälkeen lasketaan kuhaverkkoa ja sitten syksyisin myöskin - sanotaan lokakusta alkaen niin niin kauas että jäät meri jäätyy niin niin on sitä - kuhakalastusta
jaaha no sitten sitten vielä jotakin talvikalastusta nuottaa ja muuta on ollut kanssa mutta niitä on sitten ollut aikaisemminkin
nuotta meillä on nyt meillä on ollut täällä kaksi kolmekin nuottaa aikaisempaan mutta semmottoon sanotaan minun lapsuuden - vuosina niin minä muistelen vielä hiukan hiukan että oli kolme nuottaa mutta nyt ovat kaikki nuotat hävinnyt että ei ei ole yhtään enää että
jaa no siitä olisi kanssa vielä sentään mukava kuulla se jäi niin kuin vähän väliin äsken se - nuottakalastus mutta jos te noin kerrotte senkin vain että millä tavalla se sitten niin kuin kävi
siinä nuotassa kun minä kävin niin me siinä oli kolme viisi osakasta muistaakseni omistivat omistivat sen - silakkanuotan ja sitten he kävivät kuinka pitkältään he kävivät sitten niin niin pitkältään vain kuin jää hevoset hevoset rupesi kestämään ja niin kauas kuin se sitten kesti hevoset niin ne kävi kävi sitä nuottaa ja en minä nyt osaa sitä oikein asiallisesti kertoa kuinka se kuinka minä sen sitten kertoisin että - uitettiin ensiksikin tai ensin hakattiin tuuralla reiät jäähän ja sitten uitettiin semmoinen oli noin kolmekymmentä metriä pitkä uitoksi sanottiin se lykättiin sinne jään alle ja siellä - uitettiin reiästä toiseen toiseen se hieno nuora ja sitten sitten sen hienon nuoran pää - pistettiin taas semmoisen taukoksi taukoksi sanottiin semmoinen paksu nuora ikään käsiranteen noin noin paksu jo ja ne nuorat vedettiin sitten kaikki oikeaksi sinne aika pitkään sitä rantaa päin jo ja sitten siihen paksu paksun taukon päähän pistettiin kiinnitettiin se nuotta ja se sitten se laskettiin se sinne sinne sinne sinne jään alle sitten se nuotta ja sitten sitten kun se oli laskettuna niin sitten ruvettiin se nyt aika kun minä kävi ja sillinuotalla niin se - oli semmoinen tynnyriksi nimitettiin - semmoinen ja sitten siinä oli viisi kuusi miestä kun kun kiersi sitä siinä oli aika pitkä kanki tuommoinen suuri suuri kanki ja kolme miestä kummallakin puolen sitä tynnyriä sitten sitten että sitä vain työnnettiin ja työnnettiin että semmoinen se tuli sieltä sen tynnyrin tynnyrin ympäri sitten kun siinä oli - aikaa kierretty siinä siinä reiässä niin sitten ne muutettiin taas noin - yhdeksänkymmentä metriä sanotaan tuommottoon niin taas rantaan päin ja ruvettiin uudelleen kiertämään seuraavassa seuravaa kohti taas että niin kauas että rannalle rannalle päästiin ja sitten kun päästiin rantaan niin sitten sitten oli kaikki kaikki miehet siellä koossa sieltä tuli saatin se missä se ylös sanottiin saattimeksi se reikä missä se nuotta ylös vedettiin siinä oli kaikki miehet sitten vetämässä sitä väliin oli sillä nuotalla missä minä - lapsena ollessa - kävin niin oli väliin sanotaan neljä viisikymmentä miestäkin oli tuli semmoisia niin kuin apumiehiä sitten vain että ja sitten se oli semmoista jännittävää kun rupesi sinne ensimmäiset silakat näkymään sieltä - siellä verkon verkon silmistä sitten ja sen jälkeen sitten vain kun ylös vedettiin jos kalaa oli nuotassa niin sitä tuli oikein aika paljonkin ylös sitten joo että kymmenen kymmeniä - kiloja satoja kilojakin joskus tuli ennen jo ja sitten sitten viimeiseksi kun saatiin se perä ylös ja oli oikein hyvä luonnistus niin - sitten tuli kyllä niin valtava kalamäärä että että en minä muista muistelen semmoisia suurempia tuloja niin kiloissa en osaa sanoa mutta sanottiin oli semmoisia kalakokkaroita ja niitä tuli väliin väliin - kaksikymmentäviisi kolmekymmentäkin yhdestä yhdestä semmoisesta luomasta
niin juu otetaan se uistin nyt sitten
se uistin oli semmoinen nuorena miehenä ollessa niin oikein --- ammattityö - meitä oli välisten - kymmenen viisitoista venettä tai paattia niin kuin me täällä sanotaan niin ne oli soutelemassa ja aamulla lähdettiin ja illalla illalla tultiin kotiin ja pikkuisen oli oli leipää mukana ja joskus otettiin vettäkin vettäkin mukaan mutta ei paljon muuta särvintä silloin ollut vielä kun oli vähän niin kuin puutteellisesta kodosta köyhästä kodosta lähtenyt että mutta saatiin me toisinaan kalaa niin väliin tuli tuli kymmenen viisitoista kaksikymmentäkin haukea päivässä kun me siellä soudettiin päivä että
joo oliko se pitkä se uistin
se oli noin viidentoista - kolmen neljänkymmenen metrin metrin siiman päässä se uistin se oli tuommoinen pieni pieni ikään keskisormen mittainen vähän pitempi ja siihen pistettiin silakka syötiksi ja siinä oli semmoinen semmoinen - propellin mallinen siinä päässä että se pyöritti sitä kovasti kun kun sitä soudettiin joo niin en minä sanoisi uistin mutta me soudettiin silakkavirvilää myöskin ja pääasiallisesti että että molempia soudettiin uistinta ja ja silakkavirvilää
no minkäslainen se virvilä sitten onko siinä jotakin jollakin tavalla erilainen kuin kuin uistin
saanko minä tuoda sen nähtäväksi
no kyllä se tietysti sekin käy no joo no jos sitä virvilää nyt sitten selitätte hiukan
niin se oli nyt tuommoinen messinkinen messinkinen - messinkikullattu plootun pala että se siinä oli koukkukimppu kaksikin koukkukimppua siinä oli mukana tai toinen oli toisessa päässä ja toinen toisessa päässä virvilä ja siitä siitä oli siima noin neljä-viisikymmentä metriä sitten neljän-viidenkymmenen metrin siiman päässä ja sitten sitä soudettiin semmoisella pienellä veneellä ja se se siellä sitten välkkyi kahtiapäin kun se - pelasi siellä ja sitten kala tarttui siihen kiinni ja sitten tuli kova kova kiire vetämään ylös kun se kerran sinne kiinni otti ja oli aika jännä jännä että sai sen paatin puolelle nostettua sitten että että ei siitä sitten suurempaa sitten kun e saatiin paattiin niin sitten oli ilo ilo kyllä hyvä suuri että saatiin se ja se toinen virvilä sitten se pistettiin - siinä oli semmoinen ruoto missä lykättiin silakka suolaa silakkaan siitä läpi - selkäruotoa pitkin ja sitten pienellä narulla - köytettiin se kiinni se silakka siihen siinä oli kahdet koukut kummallakin puolella että kummallakin puolella niitä oli sitten siellä oli pienellä langalla - köytettiin kiinni se niin se ja sitten se sitten se silakka pysyi siinä ja se pyöri aika kovasti sen sen - propellin kanssa sitten niin kuin minä sanoin että ja sitten se oli kyllä aika aika hyvä hyvä hauennaruttaja myöskin että samaten tässä oli sama määrä sitten sitä siimaa missä - uistimessakin että sitten on tämä - talvikoukkukalastus vielä meillä meillä mistä minä olen kalastellut niin kauan kun kuin mieheksi olen tullut ja ja se on rankka vahvalla talvella aika aika rankka homma kun silloin kun on kuusi-seitsemänkymmentä senttiä jäätäkin ja joutuu jäähän hakkamaan poramaan reikiä ja millä tavalla sitten kukin tekee niin niin se ottaa kyllä miehen miehen voimien pälle mutta että että se on jollakin tapaa jännä jännä kun se hauki hauki ottaa tämmöiseen vieterikoukkuunkin - talvisin että että toisinaan saadaan sieltä sieltä jään altakin haukia vielä vielä väliin väliin tulee kymmenen viisitoista haukeakin päivässä kun päivä siellä ollaan että mutta että niin kuin tässä iässä jo niin vähän rupeaa niin kuin niin kuin väsyttämään jo illalla jaksa että tarvitsee jo niin kuin - apulaisen saada että ja että tämä - samaten sitten semmoisen siiman päähän että ne pistetään syötti syötti jään alle että noin puolen metriä ylös pohjasta se syötti että kapula jää päällä vain että se se kannattaa sen tai pitää sen sitten samassa syvyydessä sitten aina että
juu ja sitten no nyt ei taida muuta enää olla tuollaisia kuin se rysä sitten josta jo puhuttiinkin vähän
joo joo
että kertokaa nyt vielä se noin noin että kuinka se sitten suoritetaan se kalastaminen sitten sillä
ensiksi ensiksikin se on aika aika raskas ja - tavalla kallis pyydys ja ja sittenkin siinä oli verkko siinä silakkarysässä ne oli vanhaan aikaan kun käytettiin sitä pumpuliverkkoa niin nuo lähemmäksi sataa kiloa ennen kuin saatiin semmoinen silakkarysä kootuksi että mutta nyt kun tämä nailon on tullut tullut käyttöön niin niin se on nyt keventänyt aika paljon sitä jo että ei se ei se enää enää semmoisia määriä kilomääriä verkkoja tarvita että ei että se se on kyllä tässä jos kalaparvi tulee niin sillä sillä voi saada aika aika paljonkin kalaa että että sitten siinä ovat vielä semmoiset mihin se rysä kiinnitetään - me me sanomme paanuksi ne noin kymmenen kaksitoistametrisiä puita mitkä pistetään pohjaan merenpohjaan pystyyn että se rysä mikä rysä kiinnitetään siihen niin sitten kun se on sinne laskettuna niin sitten sitä käydään joka päivä päivä tavallisuudessa niin kuin katsomassa onko sinne kala mennyt että toisella kerralla tullaan tullaan että että tyhjinään että ei siellä ole yhtään kalaa toisella kerralla me saadaan jonkun sata kiloa ja toisella kerralla me pojat saadaan tuhannen kiloa siitä että toisena päivänä että niin että niin kuin nyt viime viime sekin on nyt tämmöinen erikoinen erikoinen tulo oli tässä heinäkuussa niin kun ei juuri tavallisesti saada niin me saimme noin yhtenä päivänä kolme neljä tuhatta kiloa että
jaaha no se oli hyvä hyvä tosiaan
että että se oli se oli -- ennätys tai semmoinen että sitä ei ole saatu heinäkuussa ainakaan meillä että
juu kyllä sitä kalaa tuntuu tulevan aina vain oikein kuinka noin jos te nyt yritätte - verrata että onkos onko se vähentynyt yhtään noin että nyt siitä entisestä vai tuleekos vielä nyt ihan yhtä paljon kalaa kuin aikaisemmin jos nyt ihan ottaa tuollaisen pidemmältä ajalta nyt voi olla välineetkin paremmat taas että saa
joo se varmankin on että välineet on aika paljon parantunut mutta yleisesti ottaen niin niin onko se kovin paljonkaan vähentynyt yleisesti mutta toiset toisella osalla taas tuntuu että se on vähentynyt ja ja toisen taas päinvastoin niin kuin niin kuin - esimerkiksi meidänkin nyt tätä tämä vuonna meillä oli hyvä hyvä kalantulo että me saatiin melkein - ennätysvuosi taas että
joo joo sitä minä just huomasin tässä että sehän tuntui nyt oikein hyvin tulevan
joo kyllä sitä tuli tuli että niin kuin sanottu että se oli melkein melkein ennätys mitä minä olen pienellä iällä iälläni tässä pienelläkään enää voi sanoa että
joo no se on se on mukavaa että sitä tulee tosiaan noin hyvin ja nyt siis milläs tavalla noita verkkoja tehdään sitten ja korjaillaan ja hoidetaan ja tällaista
no siinä on nyt se oikein vanha vanhan ajan alku kaiket kävyksi sanottiin mistä paikkakunnan vanhemmat vanhemmat asukkaat vielä hyvinkin hyvinkin tietävät ja osaavat sen kävyn kanssa työtäkin tehdä mutta se on jäänyt kanssa jo niin paljon pois käytöstä että ei ole montakaan enää että esimerkiksi rysää osaa parantaa niin kuin korjata että ei että kävyt siinä oli ainoa ainoa tekijä mikä tai millä sitä tehtiin sitä rysää että
no millainenkahan se käpy sitten oikein on siis
kyllä se
muistuttaako se tuota tavallista käpyä
no
no niin no haluattekos te hakea
jos minä haen sen
no jos se on helpompi sitten
käpy se on nyt tämmöinen niin kuin sanotaan kieleksi täällä keskellä keskellä ja sitten on nämä sivut kummallakin puolella että siinä on tuommoinen väli mistä lanka saadaan siihen siihen että tällä tavalla sitä siihen laitettiin laitetaan ja sitten olisi minulla verkko nyt niin tästä vain nyt silmusta lävitse ja sitten tuo lanka heitettiin tuonne aina niin siitä tehtiin solmuja solmuja sitten tämän kanssa vain - esimerkiksi tuommoisia tuossa noin tuossa tuli solmu nyt jo tällä - tällä tavalla niitä tehtiin ne verkon kannat sitten kun kudottiin niin minä olen kyllä vasenkätinen niin kuin tästä vain ja sitten tuolla tapaa nyt tuli taas solmuja sitten oli semmoinen - kalvetin niin kuin tässä sanottiin kun
kalvetin vai
juu millä mihin millä niin ympäri sitten tätä langan langan laitettiin oli - tuon mukaan tehty tuosta noin vain sitten tähän tuli semmoinen silmä silmäksi sanottiin sitten ja tätä jatkettiin vain olemattomiin sitten niin kauan kuin voimat riitti että
joo joo ja siitä se verkko sitten tuli
siitä sitä verkkoa sitten tuli ja se oli vanhan vanhan ajan ennen aikaan niin lapsuuden ollessa niin se oli semmoinen päätyö kun sitä kudottiin sitä oli vain pitkät illat ja ja osittain yöstäkin vielä otettiin
ja mitäs sitä tervattiin sitten vai niin vai oliko siinä mitään tällaista
siis se tervattiin sitten kun siis nämä - rysäverkot ja ja nuottaverkot tervattiin mutta silakkaverkkoja ei ei tervattu että
jaaha niin minkä tähden ei tervattu
siis siis - lujittamisen tähden että ne olisi - ne mätänee muuten muuten jolla ne jos ei ne saa - kyllästysainetta että terva oli se joka esti sen se mätänemisen osittain esti
mm ne meni sitten aina joskus rikki nuo että piti ruveta paikkailemaan
no joo kyllä ne meni toisinaan pahastikin pahastikin rikki että saatiin monta kertaa moni - päiväisiä töitä ennen kuin taas saatiin korjattua että
mm niin ja oliko sitten noita muita kalastusvälineitä tehtiinkös niitä kanssa kotona kuin verkkoa
joo joo kyllä ne kaikki kaikki kalastusvälineet kotona tehtiin silloin ajoissa kun minä minä olin lapsi ja ja nuori nuori mies vielä että että nyt vasta sitten keski-iästä alkaen niin on ne on ruvettu näitä tehtaan tehtaan verkkoja käyttämään että että nyt on jo että kaikki jäänyt kutous kutous ja itse verkkojen valmistus jo paitsi - parannustyöt täytyi tehdä tehdä kotona niin että
joo niinhän se hyvä onkin ja siinä täytyi olla ennen sitten kun sitten kun sitä kalaa myytiin missäs sitä myytiin
siinä oli ja vaikeuksia muistan muistan tuossa alkuvuosina kun jo oli sitten tai - vanhemman velipojan kanssa mukana me lähdettiin niitä viemään Turkuun tuommoisella purjeveneellä ja siinä oli ja airot mukana sitten ja illalla tuuli pienen aikaa kun lähdettiin ja sitten - aamupuolta keskiyöstä alkaen soudettiin että päästiin päästiin Turkuun aamuksi siis siis kun piti päästä kuuden seitsemän aikaan Turkuun siksi kun kaupan kaupan teko alkoi aika alkoi että että se oli aika aika hidasta ja sekin sekin kalan kuljetus myyntipaikoille että
niin oltiinkos siellä kauan sitten siellä Turussa
no kyllä siellä oltiin kyllä siellä oltiin ilmoista johtuen että kuinka kummoinen - tuuli oli kuinka sitten päästiin päästiin kulkemaan joko soutamalla tai seilaamalla että mutta pitempi aika kun minä muistan niin meillä meni viikko siis koko viikko ennen kuin me päästiin saatiin Turku-reissu reissua tehtyä että sitten kotona jo vähän oltiinkin niin kuin levottomia että nyt ovat johonkin jäänyt jäänyt matkalle mutta kyllä me sitten vain onnellisesti kotiin päästiin mutta viikon päivät meni ja se on pitempi kun minä muistelen että pitempi aika
minkä tähden siellä sitten meni niin kauan aikaa muistattekos te
no meillä oli semmoinen iso vene ja oli melkein tyyni kun me lähdettiin me ruvettiin soutamaan soutamaan sitten airojen kanssa ja meillä oli niin heikko heikko vauhti sitten jo että että sen verran vain että me me soudettiin ja soudettiin ja ajan mittaan mentiin ja sitten kun me päästiin Turkuun niin sitten oli semmoinen heikko kauppa-aika meillä oli perunalasti mutta ei se ollut minun omistamia perunoita kyllä mutta ja sitten emme me saanut saanut perunaa kaupaksi sitten taas ainakaan silloin ensimmäisenä päivänä minä muista että oliko se toinenkin päivä vielä kun me oltiin siellä - Turussa odotettiin sitä että me olisi saatu ne kaupaksi ja sitten kun meidän piti lähteä kotiin niin sitten tuli niin kova myrsky että ei - ei meidän parantunut mitään muuta kuin olla ilman pitoa niin kuin niin kuin me sanotaan että me maattiin siellä jo saariston syrjällä syrjillä minä muista nyt enää mikä paikka se oli niin maattiin pitkiä aikoja siellä ja sitten viimein ilma tyyntyi ja tuota tuli semmoinen tuuli että oli taas hyvä hyvä seilata niin sitten me päästiin päästiin kotiin
niin kuinka usein te noita kaloja sitten veitte Turkuun tavallisesti
se vähän oli että -
niin se riippui tietysti kuinka - kuinka saikin kaloja
kuinka sai kaloja ensin mutta väliin käytiin kerta viikossakin mutta väliin meni pitempikin - pitempikin aika välillä taas että että niin kuin sanottu että ei se yksistään kalaa ollut silloin vietiin sitten kaikki marjat ja jos oli voikilo ja kaikki niin kaikki ne sitten mukana vietiin että kun kerran lähdettiin mutta että että semmoista - vaivalloista ja hidasta se oli oli kuljettava siihen - siihen aikaan että
ja kuinkas talvella se taisi olla vielä pahempi sitten
niin talvet oli sitten niin että kun ei - niillä kun ei hevosta ollut niin ne saivat olla sitten kotona kotonansa tai se että pyytää naapurin naapurin hevoset hevoset rekeen että mutta että harvemmin talvella käytiin tämmöiset kalastajat kumminkaan niin niin Turussa että että se oli niin niin vaikeus vaikeus mennä talvella että niin muistan minä yhden kertaa että semmoisenkin tässä koukkukalastusta talvella pidettiin ja meillä oli haukia niin me lähdettiin potkukelkaksi sanottiin lähdettiin oli kolme-neljäkymmentä kiloa mitä meillä oli kalaa oli useamman useamman kaverin ja lähdettiin kelkalla lykkäämään niitä Turkuun ja ja se myöskin jäi mieleen tämä matka että se se rasitti sen verran että
mm olikos ilmat ei tainnut olla oikein hyvät sitten
oli semmoinen että oli oli niin paljon - kevättalvi ja sitten leuto sää että niin jää jään pinta rupesi pehmiämään pehmistymään ja ja kelkka vajosi osittain sinne sinne - jääsohjoon sitten jo että se rasitti sen takia niin paljon että silloin kun on kova jää niin eikä siinä ole lunta niin se on keveäkin kuljettava taas että
joo piti työntää sitten ihan kelkkaa
joo piti työntää että juu vaikka oli parhaammissa nuorenmiehen voimissa silloin niin kyllä kyllä se mieleen jäi se matka että
kyllä varmaan niin onkos teillä muuten sitten muuta noin ollut että karjaa ollut tai että olettekos te yhtään maata viljellyt tässä samalla
niin meillä on tässä tässä nyt tämä tämä tontti tämä kun minä nyt omistan niin meillä on tässä noin - neljänkymmenen aarin ylitse pikkuisen viljeltyä maata ja sitten yksi lehmä ja ja vähän
niin että vähän on sitäkin puolta sitten
vähän on sitäkin puolta niin että saadaan vähän joku kana ja tuommoiset ja - omiin tarpeen saadaan saadaan osittain maasta ja osittain osittain karjasta sitten että
niin muuten kuinka kauan te sitten asuitte tuolla siellä Munnimaalla
minä olen oikeastaan lähtenyt Munnimaalta siinä rippikoulun päätettyä - kuudentoista iässä olin palveluksessa palveluksessa noin sanonko neljä viisi vuotta semmoisena - vuotisrenkinä niin kuin tässä aikoinaan aikoinaan sanottiin että sitten minä rupesin semmottoon niin kuin - omatoimisesti jatkamaan - elämää niin päätin että sen ja ja ja sitten kun menen naimisiin menimme niin niin sitten me - muutimme tähän tähän tilalle sitten että niin
joo ja missäs te sitten palveluksessa olitte
olin ensimmäisen vuoden siellä - Kettumaa-nimisessä nimisessä talossa talossa että että oliko se kaksikymmentäyksi yhdeksäntoista kaksikymmentäyksi silloin vuotena sitten minä siirryin sieltä sieltä Salavaisten kylään sinne Kurjen Kurjen taloon siellä minä olin sitten kolme vai neljä vuotta että enkä nyt muista enää sanoa sitä että ja sitten sitten minun palvelusaikani päättyi siihen siihen ja rupesin niin kuin - omakohtaisesti kuinka sitä nyt sanovat sitten että
no juu no kyllä se selvä on no voikos tässä nyt kysyä että kuinkas te sitten vaimonne tapasitte että noin että kun hän Karjalasta päin on niin
vaimoni tuli saman talon Kurjen talon palvelukseen palvelukseen ja ja siellä me sitten kai toisemme toiset löydettiin että mutta minä olin kyllä sitten jo pois pois siitä - tästä Kurjen talosta palveluksesta mutta minulla oli tuttu tuttu paikka sitten ja ja siellä me sitten aina seurusteltiin jonkun jonkun aikaa ja sitten se päättyi sitten että päättyi sitten avioliittoon että
mm

no jaa no nyt voisi vielä sitten teidän lapsista kanssa vähän vähän noin minä mielelläni kuulisin sitten hiukan teillähän oli tyttäriä ainakin
tyttäriä on kolme
jaaha no missäspäin he nyt sitten ovat
vanhin on Livonsaarella sitten Askaisiin Askaisiin kuuluvat ja sitten seuraava on tässä samassa saaressa tuolla - Pohdin paikalla Pohti nimisessä paikassa ja nuorin on Raumalla kaikki naimisissa poika on Turussa Turussa myös naimisissa että

no jos nyt palattaisiin vielä niihin vanhoihin aikoihin esimerkiksi sellaisiin asioihin että että mitäs silloin oli tuollaisia esimerkiksi huveja tai sellaista täälläpäin siihen aikaan
no huvit oli olivat ja semmoisia niin vähän sanoisinko yksipuolisia tai -- vähän että käytiin käytiin -- naapuritalossa tai jossakin missä sitten käytiin käytiin välillä oltiin jossakin makasiinin lattiallakin ja jotakin jotakin tuommoista pientä huvia oli mutta että niin kuin meillä täällä harvaan asutussa pitäjässä niin ei meillä ollut mitään semmoisia yleisiä yleisiä huvipaikkoja ollenkaan että
mutta jotakin nurkkatansseja
ne joo sanotaan noin nurkkatansseja
joo minä olen kuullut
joo semmoisia - semmoisia jo pidettiin ja minä olen enempi vähän niissä käynyt mutta olen minäkin käynyt että kyllä minä sen muistan vielä nekin ajat kun kun siellä käytiin ja että
ja sitten voitaisiin noin noista juhlapäivistä olisikohan niistä jotakin millaista niin kuin joulun aikoihin oli täällä ja noin että onko siinä mitään kertomista tai pääsiäisenä tai juhannuksena tai
niin oikein että ne - jouluajasta ovat - kaiketi olisi kerrottavaa mutta minä en oikein osaa sitä selittää että että jo niinkin vanhoilta ajoilta kun äitini puheli vielä että että jouluna tuotiin ne pahnatkin pahnatkin lattialle että mutta että ei minun muistissani enää enää ole niitä ollut että
joo joo se oli varmaan että ne vaihtui siinä jo vähän
juu ne on vaihtunut vaihtunut silloin sitten jo aikaisempaan että että ne ainakin niin kauan kuin minä muistan tämä joulukuusi on - on sitten semmoinen - ollut niin kauan että että kyllä mar ne vain monella tavalla muuttunut muuttunut ovat että kun
milläs tavalla niitä kuusia olittekos te kuusta hakemassa sitten vai onko siinä mitään erikoisia ollut noin mistäs se kuusi on haettu
no näistä naapuritalon metsistä tavallisuudessa tavallisuudessa me me ollaan - haettu - se kuusi ja ne on ne on sieltä saatu sitten kun välistä on pyydetty ja välistä on ehkä otettu ilmankin pyytämättä mutta sitten sitten jouluaikana on on kahvia juotu tuossa naapurien kesken taas että että semmoista ollut semmoista niin kuin semmoista joulunviettoa meillä tässä että
joo

niin että kertokaa nyt siitä siitä siimakalastuksesta sitten
ne se - siimakalastus oli myöskin semmoinen - ammattikalastajien elinkeino ja ja vieläkin on harjoitetaan monin paikonkin vaikka ei me tällä kertaa nyt taas ehdikään sitä sitä tässä keskikesällä kalastella että ei mutta että siimaa laskettiin oli semmoinen - selkäsiimaksi sanottiin kuinka paljon se oli nyt parisataa metriäkin pitkä selkäsiima ja siihen pistettiin semmoiset syöttisiimat niin kuin siitä selkäsiimasta alaspäin alaspäin ja sitten niin siihen korkit kannattamaan että se oli taas noin puolen metriä ylhäällä pohjasta pohjasta se syötti ja jos selkäsiima oli tässä niin tässä oli tässä oli se syöttisiima alas ja siinä oli koukku koukku ja syötti päässä ja sitä kierrettiin saarien ympäri sitten vain jos oli pieni pieni saari niin mentiin kahdenkin saaren ympäri sen yhden siiman kanssa ja jos oli iso saari niin se ei riittänyt yhdenkään saaren saaren rannoille että
no olikos ne niitä parhaita kalapaikkoja sitten ne rannat
joo joo ne rannat oli oli sitten niitä ainakin ainakin pidettiin parhaimpina kalapaikkoina että
niin ja sitten niistä tuli kanssa sitten aika hyvin
no toisinaan tuli toisinaan tuli niin kuin kalastus aina on että - toisella kertaa saa ja ja toisella kertaa on taas saa palata tyhjinään takaisin että
mitä kaloja niihin niin kuin meni -
siis siis haukia haukia ja ahventa että se oli heikko puoli niissä ainakin keskikesän aikana että se kala kuoli siinä jo monta kertaa ennen kuin sen ehti ehti käydä ottamassa kokemassa sen siiman niin se oli kuollut sinne että ei mutta että syksyllä myöhempään se kyllä sitten jo taas elää elää paremmin siellä siiman päässäkin sitten kun
ai minkä tähden se niin kuin kesällä sitten kuoli
siis minulla on se käsitys että kala on silloin kutemisen kutuajan jälkeen se on se on aika heikko ja vesi on kovasti - lämpöinen silloin myöskin niin niin se ei se ei jaksa jaksa ponnistella siellä kauan että
juu juu no sehän on se on kyllä sen ymmärtää että se voi olla tosi
joo siis kaikki kalat tuntui tuntu ainakin siltä että siis siis - kutemisajan jälkeen niin niin se on se on herkkä kuolemaan että
joo joo

onkos teillä muuten tietoa sitten noista kalapaikoista tai tuollaisista mistä niin kuin on parhaiten kalaa saanut tai tai sitten onkos jotakin oikein sellaisia tiettyjä paikkoja täällä mihin te aina pistätte
no - monien vuosien kokemuksen perusteella niin on paljonkin paljonkin erotuksia siitä mistä kalaa saa ja mistä ei sitä saa että
no noista olisi mukava kuulla kanssa hiukan jos ei ne nyt mitään ammattisalaisuuksia ole että että ei kai se
no eihän eihän ne semmoisia ole että kaikki ammattikalastajat niin pitkäaikaiset - kalastusta harjoittavat jo ovat sen omakohtaisesti kokenut että että kyllä sitä
no juu no voisittekos te nyt vähän kertoilla niitä
niin - vuosien - ajoista se jo johtuu että kala on on toisella kertaa toisella toisessa paikkaa ja toisella kertaa toisessa paikkaa ainakin minulla on se se tunne että käsitys että esimerkiksi keskikesällä tuommoiset suuret haudat tai me sanomme hohteeksi tuolla aukko aukko saarissa niin niin kala on siellä hauki kumminkin niin se on siellä siellä paljon viihtyy paremmin kuin missään matalissa matalissa merenrannan lahdissa että sitten syksyllä myöhempään taas se se voi olla aika tuommoisissa ruohikoissa matalilla matalilla rannoilla minä muistan että silloin aikoina vielä kun pikkupoikana niin vedettiin vähänuottakin tuommoisissa syksysin kun ei ollut kuin metri puolitoista vettä ja saatiin välisten hyvinkin haukia että niin kuin sanottu että haukikin on haukikanta on vähentynyt äsken silakasta oli puhetta että ei - jos ei sen olisi vähentynyt ylöstulo mutta että kyllä hauki hauki on vähentynyt että ainakin vaikuttaa siltä että että ei semmoisia - hauella haukimääriä enää enää saada niin kuin vanhemmaiset jutteli että välisten tuli tuli tämä vähänuotta mikä jäi vielä vielä kertomatta niin niin oikein vain satoja haukia yhdestä semmoisesta apajasta luomasta me käytämme täällä nimitystä luoma
mm ai vähänuotta
joo joo se oli se oli semmoinen - vanhan ajan ajan kalastustapa kalastustapa ja pyydys millä saatiin kalaa kalaa syksyisin tässä marras joulukuussa niin niin aika hyvinkin vanhemmaiset kertoivat että
no millainen tämä mahtoi olla sitten tämä
se oli erikokoisia mutta noin kuudestakymmenestä sataan metriin pitkä pituus oli ja ja syvyys oli neljä neljä metriä neljä viisi metriä ja siinä oli semmoinen perä sitten peräksi sanottiin semmoinen missä missä kalat pääsivät sinne tai kokosivat itsensä sinne sitten kun se jäi kahta puolta vedettiin sitä että siinä oli semmoinen puhti että se laskettiin noin sata kaksisataa metriäkin - erinään toinen sivu ja toinen sivu ja sitten se köysien köysien kanssa rannalta vedettiin vedettiin yhteen ja oli kaksi miestä ja väliin kolmekin miestä sitä sitä vetämässä kun se käsivoimilla vedettiin vedettiin rannalle että niin ja siellä voi olla olla monta kertaa paljonkin kalaa mutta ne pääsi karkaamaan siitä et ei ne aina aina - mitään mitään kaikki siellä pysynyt mutta että kyllä kyllä - vanhemmaiset kertoi että aika hyvinkin tuli kalaa toisinaan ja olen minäkin vielä - jonkun verran saanut mutta että nyt viimeiset kymmenen viisitoista vuotta jo et ei ei sitäkään pyydystä minä ole enää joutunut ollenkaan käyttämään
no juu nyt jäi hiukan sitten kesken vielä ne kalapaikat
joo että jos minä nytkin tällä kertaakin lähden tässä heinäkuussa niin kyllä minä tuonne - aukkosaarille menisin juuri tämän virvilän virvilän ja uistimen kanssa että et ei minä ei minä täältä lähirannoilta matalilta rannoilta nyt mitään tällä kertaa saa että
mistähän se johtuu että ne niin kuin näin sitten on syvissä paikoissa nyt onkos se onkos vesi kylmempää tai jotakin sellaista vai mistähän se johtuu
no joo tämmöinen - olettamus minulla ainakin on että että kala siirtyy sen mukana ulommaksi kun vesi on siellä kylmempää ja ja raikkaampaa että tai semmoista kirkasta niin että esimerkiksi hauki on juuri semmoinen - minulla on se käsitys että että ei se ei se viihdy oikein matalissa matalissa silloin kun vesi on lämmin oikein että
mutta syksyllä sitten kun on kylmempää vettä niin niin se tulee sitten matalalle
sitten se tulee matalille ja se on hyvinkin matalilla että se voi tuommoisen puolen metrin metrin syvyyteen - syvään veteen kyllä kyllä syksyllä tulla sitten kun se jäähtyy vesi että vaikka kyllä sitä nyt toisinaan on on kesälläkin semmoisia sanotaan semmoisia - lekkohaukia niin ne ovat kyllä kyllä kesälläkin mutta se on silloin sitten vain kun oikein tuommoinen lämmin lämmin päivä oikein - hellepäivä niin kuin tässä nyt on ollut että mutta ei niitä saa ei niitä saa millään uistimella eikä virvilällä sitten että
ne vain siinä on hiljaa
ne on siinä vain että ne lekottelee niin kuin
no entäs sitten tässä nyt jo vähän on päästy mutta onkos vielä jotakin kertomista noista paikoista enemmän jotakin muuta
niin - just tästä että sama sama vaikutus on talvella talvella tässä koukkukalastuksessa mikä minulla on ollut ammattina jo jo pienestä pojasta alkaen niin niin kyllä se - keskitalvella silloin maaliskuussa niin silloin hauki on on syvissä vesissä ja ja sitten taas niin niin keväällä kun rupeaa maavesi tulemaan lumet sulamaan ja maavesi alkaa juosta juosta näihin - lahdenpohjukoihin niin niin silloin silloin hauki tulee myöskin myöskin sitä maavettä vastaan vielä matalilla matalilla vesillä tämä homma semmoista vähän pääomaa - vaativa homma on että esimerkiksi nämä paatit ja ja rysät niin ne on siksi siksi paljon kalliita että että tuommoinen silakkarysä nykyisen nykyisen ajan mukaan niin niin siinä on siinä on aika aika suuri pääoma kiinni ja sitten veneet maksa vielä että että sadoissa sadoissa tuhansissa vanhaa rahaa täytyi olla ennen kuin saadaan venettäkään että ja rysät on - samanlaisia me laskettiin silloin silloin kun vielä - pumpulirysiä pumpulirysät oli käytössä niin niin me laskimme että vanhan rahan mukaan että - sata tuhatta tarvittiin ennen kuin saatiin saatiin rysä kokoon että ja vene niin kuin sanottu on - useamman sata tuhatta että että semmoista isoa pääomaa tarvitaan kun useamman rysänkin vain laittaa että ja useamman venettä myös tarvitaan ennen kuin ennen kuin se oikein käy eteen
ja niitä veneitä täytyy hoitaa sitten kanssa
niitä on - hoidettavana niitä on hyvin hoidettava jos ne on jos ne ajatellaan että ne kestää vähänkin vähänkin pitkän iän aikaa että paras aika eilen edellispäivä minä otin veneen ylös nyt - tervattavaksi niin kun me käytämme tervaa sitä vanhan ajan tervaa vielä että ja me pesimme pesimme sen huolellisesti nyt ja sitten nyt kun tulee kuivat lämpimät ilmat niin sitten se tervataan oikein hyvin sisältä että niin se taas toivottavasti ikää lisää veneellä jonkun aikaa taas että meidänkin vene on nyt ensi vuonna se tulee kolmekymmentä vuotta tämä iso
no kyllä se se on oikein hyvin
kolmekymmentä - tämä isompi ja kalastusvene ja siinä on monta monta silakkalastia silakkakalalastia ollut mutta on se kestänyt ja se vieläkin toivottavasti jonkun aikaa kestää että
juu juupa juu
sitten on pienempi vene näitä vielä kun käydään tuolla - kuhaverkoilla ja ja sitten tarvitaan vielä yksi vene kun tähän karjanruoka ruokaakin hommataan vaikka se nyt on vähän eri asia mutta että ainakin siinäkin yksi vene tarvitaan että
juu täällä tarvitaan veneitä kovasti kun se on melkein se kulkeminen mitä kuljetaan niin se on veneellä sitten
se on veneellä kaikki tehtävä että kuljettava että että minä olen semmoinen mies että en minä ole ole pyörän kanssa ikänä ikänä joutunut ajamaan ja enkä taida enää enää oppiakaan että
joo joo

juu mutta tosiaan että
mutta ei minulla ole oikein semmoisia että minä osaisin niistä niistä kertoa ne ovat niin lapsuudenaikaisia tuommoiset sitten että minä tiedä niistä oikein
mutta olettekos te kuullut siitä pappilan kummituksesta mitään
jaa täällä täällä -- olen olen minä siitäkin Palva Palvan puoli on joo kyllä minä siitäkin kuullut olen mutta niin kuin sanottu että tämä tämä on minulle semmoista vähän niin kuin vaikeaa kerrottavaa että tai en osittain osaa kertoa sitä miten sen miten se on todellisuudessa että mutta asia asian olen kyllä kuullut että
juu eikä eikä vesillä sitten ole kanssa enää mitään vedenneitoja eikä sellaisia nähty kun joskus joskus on sellaistakin puhuttu
no ei ei ei minä semmoisista osaa sanoa mitään että
onkos täällä muuten jotakin lauluja ollut tai muuta tällaista että tiedättekös te niistä mitään tai tiedättekös jonkun joka osaisi osaisi lauluja sellaisia siis vanhoja lauluja mitä täällä on voinut olla esimerkiksi tuollaisia tanssilauluja tai muuta tuollaista
kyllä mar täällä aikoinaan - niitä laulettu on on niitä tanssilaulujakin mutta taitavat kaikki jo jo jäädä niin niin kuin sanottu kaikki tämmöiset seuratoiminnat on niin niin pieneksi mennyt että ei täällä ole mitään enää moneen vuoteen oikeastaan oikeastaan enää ollut tämmöistä niin kuin omakohtaista - nuorten toimintaa että että että - seuramielessä että
juu täällä alkaa mennä noin että nuoret joutuu muuttamaan pois täältä
joo
niin täällä mitäs täällä nyt oikein on asukkaita tähän aikaan
pikkaisen yli kaksi ja puoli sataa - en osaa sanoa nyt tarkalleen että
mutta kesävieraita on sitten
kesävieraita on että tällä kertaakin niin niin on on aika paljon enempi asukkaita taas että mutta silloin - talvisaikana kun me olemme täällä keskenään niin se on noin ehkä se on pikkaisen yli kaksi ja puoli sataa
mm onkos teillä muuten kauan ollut kesävieraita kun nyt ainakin on sitten
tämä on neljäs neljäs kesä nyt
juu siitä voi tulla tänne kanssa kyllä yksi ammatti vähitellen sitten oikein
no joo
siis sekin että noin että tulee taloihin kesävieraita ja sittenhän niitä alkaa tulla tuonne muuallekin täältähän ostetaan kovasti
joo ainakin siihen - suuntaan on on mennään että siihen suunta mennään että että - paikallisasukkaat nuoriso nuoriso lähtee lähtee kaupunkiin päin ja - kesänviettäjät tulevat tulevat - tännepäin
mm mitenkäs tuosta olisiko tuosta kunnan toiminnasta tai - jostakin sellaisesta vähän puhumista kuinka täällä on kirkossa käyty ennen ja muuta tuollaista kun tuonne Palvaanhan se on pitänyt mennä sitten ja
Palvalla Palvaan on menty ja sinne on kai sinne on kai jo menty kuinka pitkältä se nyt sitten jo on kun se kirkko siellä on ollut muista nyt tällä kertaa sanoa kyllä siellä aikoinaan aikoinaan käytiin käytiin oikein ahkerasti siellä - kirkossa mutta nyt sekin on on ja jäänyt niin kuin niin kuin vähemmäksi jo aika paljon vähemmäksi että että tässä - kesäaikanakin vain kesävieraat nyt kun niitä on niin runsaasti niin ne käyvät käyvät osittain täällä kirkossa että sitten kesällä on enempi väkeä mutta talvella on on heikko mutta että suhteellisesti väkiluvun mukaan niin kyllä mar meillä vielä vielä väkeä kirkossa kirkossa käy että kun niin pieni on tämä joukko että
niin se on se on selvä onkos täällä muuten niin kuin pappeja kanssa saatu noin jatkuvasti ja noin että ei
no ei meillä omaa omaa kirkkoherraa tällä kertaa ole mutta nytkin meillä on Merimaskun Merimaskun kanssa niin kuin yhteinen yhteinen kirkkoherra ja hän hoitaa sitten tätä tätä myöskin tätä Velkuan seurakuntaa
että hän käy jostakin muualta
joo hän käy - Merimaskussa hän asuu niin kuin iltapäivisin sitten - kolmeltatoista nyt me olemme käynyt kirkossa niin tässä jollakin kertaa käydään kymmeneltä myöskin mutta sitten enempi iltapäivällä että
joo joo ja sitten on posti ja koulu tullut tuonne kanssa tuonne Velkua ei kun tuonne Palvan saarelle
joo ne on molemmat siellä siellä sitten että koulu koulu ja posti että
niin minkälaista se kiertokoulu sitten siihen aikaan oli tai siinä - kuljettiin talosta taloon missäs päin te olette sitä käynyt sitten
minä olen käynyt tuolla Salavaisten kylässä sitten Haukan talossa Pietilän talossa Kurjen talossa ja ja Kettumaan talossa kävinkö minä neljä vuotta neljä talvea sitä oliko se noin kuukauden päivät - joka talvi - neljänä talvena että ei ja siinä on sitten minun minun tietopuoleni mitä minä olen koulua saanut paitsi rippikoulu että
mutta - olihan se sitten ihan kansakoulun pituinen kansakoulu oli kanssa silloin neljä vuotta suunnilleen
joo kyllä se oli mutta ei sitä käyty kun vain niin se yksi kuukausi kuukausi muistaakseni siis neljä viikkoa talvella vai oliko se että nyt kaksi viikkoa vain enpäs sanokaan nyt tätä asiaa onpa jäänyt pois muistista tämäkin jo sitten
no joo ei se nyt niin tarkkaa ole se taisi olla kanssa noin hankalaa vähän talvisaika siinä oli jäiden yli kulkemista
joo
kukas siellä muuten opetti silloin muistattekos te
no - meitä - opetti silloin semmoinen kanttori Sundvall
jaa oliko siellä muuten paljon noita oppilaita
miten meitä nyt sitten mahtoi olla noin kymmenkunta pikkuisen ylitse että
joo joo

oltiin silakkarysää vaimoni kanssa laskemassa niin kuin äsken jo tuli kerrottua ne ne paanut pistettiin ne kaksitoistametriset paanut sinne - saveen pystyyn minä meillä oli tuommoinen - nuoran - pätkä me sanottiin tropuksi sitä ja siihen pistetty sorkkapaanu paanu ympäri ja sitten jalan kanssa sullottiin se sinne ei sitä käsi - jaksanut mies painaa sitä saveen ja minä - sulloin jalkani kanssa täydestä voimasta voimasta sitä sinne saveen tämä -- paanu paanu katkesi ja minä menin paatin viereen ja ja vaimoni sai minun sieltä sitten ylös että että sai semmottoon paatin partaaseen kiinni että että silloin oli kyllä - jos minä olisin yksinään ollut niin niin ei sitä tiedä kuinka siinä olisi käynyt mutta se ihan meni meni sitten niin kuin sanotaan kun se ilman tietämättä katkesi tai semmottoon että osannut ajatella että se katkesi ja silloin silloin minä menin sinne paatin viereen paanun paanun pään kanssa sitten kun se poikki meni niin tämä oli semmoinen semmoinen lyhyt toimitus mutta siinä olisi voinut ehkä käydä huonostikin että
ja talvella siinä voinut pahoja paikkoja kanssa joskus olla
no joo talvella on sitten että sitten pitäisi olla varovainen siinä on kaikilla kaikilla se olisi että olla varovaisia että ja sittenkin voi tulla vahinko että että kyllä nuo jäät on niin paljon petollisia että ne - paikoin - paikkakunnalla ja ja - virtapaikat ja kaikki tuntee hyvin niin niitä saa sittenkin sittenkin pidettävä - varovaisuus mielessä että että se on kanssa semmoinen vähän vaikea vaikea tulla omin voimin ylös sieltä jos kerran menee ja ainakin vähän ikämies kumminkin että
millä tavalla niitä pitkin noita jäitä pitkin parhaiten niin kuin pääsee että että ei uppoa mitä välineitä siinä pitäisi olla
niin se on nyt se - piikki mitä me me - nimitetään täällä sanotaan siis kokiase se kädessä kädessä sitä lyödä joka joka kahden metrin päästäkin lyö niin ja sen sen sitten kun on tottunut jäällä kulkemaan niin sen tietää sitten että kuinka verran siihen tarvitsee lyödä sen piikin kanssa että että se kestää miehen miehen kävellä sitten niin kuin sitä sitä mukaa menee ja ja että sen pidät mielessäsi niin niin kyllä silloin melkein - pelastut sitten pelastuu mutta jos vain sinne menee ilman ilman mitään kokiasetta niin niin se on aika paljon -- uhkarohkea mennä ainakin keväällä ensin ja tai syksyllä ensin ja keväällä viimeisillä jäillä että että varovaisuus siinä on suuri suuri tekijä mutta että niin kuin sanottu että vahinko tulee sittenkin vaikka vaikka kuinka varovainen olisi että ja on tullut jo että